Anto kana antu burea mbuumba kurikana aria ndaari a mbaati oongwa ndeene ye uturo bwakwa ni igita rimwe tukkuma ngugine twanite ndikana kwari thaa ithano uu na nusu. Ngari iria twari noo twakamatiri mbere roorine turi antu bataano inya atwakaranirote na itwavingirwe ni ambaba michinka bararathanga ngari irea <hesitation> iraruugama na furaa turearwa tuumare. Mbaati ya mbere yaakwa iria mbugaa i mbaati ndoonere mbaati na ndoona igukua rie untungaari i kwambia kurathwa no uuni aandaakamatiri kwa muuntu ndaagwete we eenamire ndaremwa kwinoma uuni nani ndaakunja kiongo tu aniini risasi chiaringa iguru ria kiongo giaakwa atiga twerwa shukeni nyote. Tukwirwa fuume ngitegaaria ngukori kiongoaria ndekite kiongo nikiija kwinanda riari irinya riaringi i mberobero cia risasi iinyingi mono tukwamarwa itwaitivwa nguo tuutiguia tuti nguo kinyemwe baachoka uoni na muchoore new fwaitaa new ngui twathurua kintundu ii twari noo. tweerwa tuturie maru mbere e ngaari. munene wa aamba baba, beetawa shifter, aarita waatho, auga uuni na mucore ou wookwa, turathwe, tuuragwe. uuni ndaagwire nthiguru ndaagwata muthetu, ndaabera tafadhali itu arii <hesitation> na au nio twaatigire. muntu uu aachoka auga tigana nabo. Baajukirie into biria twaari abio na baratonya kithakene turatigwa turageria kuruumia ngaari, iturangiwe inya maguru na turaikururia mwanka turakinya taoni iria yaare mbere yeetu. Buu ibu ndikanaa untu bunene bura mbitaa, luck, na wendo bwa Murungu, nuntu ndejaa kwithira nkuite. inya a kiongo. ndeejaa kwithira nkuite, iindi au, Murungu naambonokerie na aunga ntuku eekwa bururu ira mbugaa ne kwonokua, niiu. Ibwega.